لأ افضل الاستزادة في المال علشان بردوا، خلينا في الواقع ، الوقت مش هيزيد هو واحد خلينا في الواقع بردوا فا المال طبعا ،راحت المال و رحت البال و راحت الوقت كل حاجه <laughs> بس على فكره كل ما يكون عندك وفره في المال هتبقي قادر تساعد الناس